Innaman daddo tenna dib yede wonin ito lilla mata chiretaa duub mata kan ak chiretan aina birri chirenoa jiraa kadibin yani mata kan chinja chiretani kadibin level chiretani kadibin yani wonin ito yani mata kan kimparanen chiretani jaal dan. duub innaman muggu tennan dib yede yani mata kan akin chiret yani kawaida chiretanii won akan chinja tan fa kulli lilla hinchiretuni hinbedu.